الشهر المفضل عندي هو بلا منازع شهر رمضان استمتع به حرفيًا لانه يحمل معاني روحية عميقة ويعزز التواصل مع العائلة والاصدقاء أجواء رمضان اجواء مميزة من الافطار والسحور الى الصلاة والتعبد يعطيني فرصة اتأمل أتحسس وأتوب فيها لله عز وجل فرصة عظيمة رمضان لا لا <hesitation> لا يضيعها